oyi ro oma dɛmu yanbe vɛwa bia nɛ mana ba farafina tun amu amu boni la voni la voini et puis le soja la mubɛ boni wabe se don bio wabe zuna mu jenu jinu honi na ba sɛrobia omu wabe zuna mu don to nunɛ hi mina mu beso unpa ho bira mu ɓɛ a jenu abe bio lobe zuna jenu mu a benɛ we le ba bia nɛ we vunu nunui <hesitation> abe nɛ <hesitation> vɛwa bia awa wara jenu tomu a benɛ mu hamano bemi <hesitation> mu ma jenu yi lowɛ han tomu han basi mana wo tomu basi wo mana